Biu tskamu ntju ni kjuande nda lame ni nda ni nep ntsjap riat nda lanje biu snu biu nda dgui y biu nkie ñkiue lejep ni nda lame nda lamañky lae ndaja ki nmiañ ya ninju skane ya ninju ki nmiañ ni mas meu nda lame ni game mas nes ni xiau biu tsjep nkie nkiue ni nju ki games ki nkie nju ki daua ni bijiy lejep ni mas lame veneno pa njip nje nda lamañki baledat mu laidat gamesat pero ndu nip bijy te ndu nda gambi pero nda ni nep nchap bu kuaju tjet ki mbiabat pero nda nu nbi nes y nibiu nijiy xiau mas kuent meu ni nda lame ni nda lamañ y nda lanjau nda dibiejent bijiy nda gatjump si no nda ni ntjump skamu ntjua. Ni riat lanje kami nang biu santel ni nda nijiy biu xiauye mas kuent mas meu ni nda meje lankanch peru mas gamesat ndu bu kuaju lañjiedat stamjau nibiu mismo ya sajueng y ya stamau y ya y biu samje meje ya sajueng porque ya daguet ru ki mia ya nup gamedat me.